Money can buy happiness money can buy happiness in ley sense dah once you have money you have ley world key you have ley key dah will open ley door for you to reach yor final destination if you plan to go to school to make money once you geh money you will go to school if you want to travel across ley whole world make friends get beautiful girls get support towards anything you want to do money there are instances there are examples in community there are people who have money in ley community no matter their behavior no matter how rude they even act on ley leadership ley leadership will stay respect them becor they geh ley moko they geh ley mar they geh ley kapagi they ley cash dah nah fun so if you think say you feel say you will geh real loyalty from anybody you nah geh money how you even come among people to bring yor idea first tin yor appearance alone You nah even geh ley good jeans trouser or slippers on yor foot you think ley people will give you chair for you to sit down in while good good people dem wer geh money sitting down in infact when money nah in yor pocket you know wherplay to go sit you cant force yor seh to go among people you always know how to cut yor coat cutting it straight according to yor measurement so money can buy happiness becor when you geh it all ley tin dem dah you need even yor habit to support it you getting straight from dah mah so dah aay there